<hesitation> biasa nakke injo kutte punna bangi i, injo pa'nikia ka biasa injo nakanre paongku, injomi biasa nah lohe dabbung-dabbung, nampa rie bate kikki na pole, ka biasa manna <hesitation> a bungkusua tatta ji nakanre, jari tala ni issei la nikurai injo anterea pakua tala nakanre paniki injo paoa, abangsai injo paongna pung taming alabbusu ngasengmi nakanre pa'niki kanre pasilalongangi, jari a'dabbung todomi injo mange, <hesitation> anu todo biaskutte punna bangi i <hesitation> dikua lampasa, injo lampasa iya appaka sessa ka labbusu kalu-kalukua na kanre, injomi biasa na ri ondang kunni-kunnina punna dittei, nampa la-lassiri bela allari allarina, nampa punna la ditado i macca todo akkada <hesitation> addakkai, a larroi punna la ditado i injomi kabiasa kitte kunni mae punna na di punna la di ruttingi injo kalua, soso'- soso'mi isseng ka-ka lohe nakanre lampasa. Punna ri suroki ammalli lampasa napani-napa'niki ara-arekangangki amalli <hesitation> am-ammile pa'nikia, ka tala sannaji nasessaiki tu kunnia mae, <hesitation> injo pole bahia, <hesitation> bahia todo kunne mae sanna-sanna todo lohe, napa panrai lamong-lamonga ka kitte mae ri kamponga loe tu lamong tu lamong batara, jari biasa injo nakanre batara ia biasa injo bahi bahia napalabbusi tasitoe ta ta injomi tau kunni kunnia punna rie bahi <hesitation> lohe tannang i strong, ka punna tala pakunjoi nare nauppai injo bahia nampa lohe intu tau mate na alle strong, ka biasa nakaluppai nacabu injo strongna.